Ii mý tó’ exa: xa mý tó’ roo, xa mý tó’ tö’, xa mý tó’ jïï’, xa mý tó’ Jïï’ ere ï’ra jmyy roo, i xa mý tó’ e re kiera, m) <hesitation> xa mý tó’ ti kuⱥ’ kö’, mý tó’ chiino fáá’jnáá’.